X̱oꞌbgiꞌn pchoꞌx nixnë, x̱oꞌbgiꞌn pchoꞌx zu, x̱oꞌbgiꞌn pchoꞌx x̱ab, x̱oꞌbgiꞌn pchoꞌx las, x̱oꞌbgin midzgit, x̱oꞌbgiꞌn doꞌng, x̱oꞌbgiꞌn pchoꞌx, x̱oꞌbgiꞌn gu, x̱oꞌbgiꞌn yex, x̱oꞌbgiꞌn giꞌnye